Njor na atiu, nyi ari ojuo-o-bue mbi obara ebam, ka nga nyi-tat yi ehbi a ba ka ebam nyi, oki ehibe oyen-na nyi ah yana ah yana ah yana, anok ah yan-ano, we yor ori anor ka oyoi nju oki menghe se ebam eka nob. Nji tat oribe okigini ohba or ohbu nyak-aju na ahba, aki tagehe ahbe. Na etuk nji wut ehyi ka mbi-ngor, eji bi yan-na-oh, chang, ka mbi, mbi bi ka fon ekom. Kǝn etuk nji eki Chibe eyan na, ekpet oyan, ka man-gor anok anunghe, ohbu njom mbue nyi go chang a yan-na. Njor a ki chibe a yan-na. A for na nji tat nse-owah a ki tor se dibe nju biri. Kǝn ngun. Chong ka nji-eh nju fare ebam, biri whether kǝn nne ebhan na ahba a ki a mighe eyim ka er-re ma ki, nji na nyak-eju ahba. Kǝn akpet o yann anor nji-tat ohba oba kǝn ejum e nne, oki be, nfun-na ahba kǝn en nong eyanne a ji ka ee <hesitation> nju nyi nne omme yoh ekuma agoe, aki yan, a ki yan ekpor rib-be nju, ahboni channe ma ahbie ahba jue a mighe-eyim, abeo-be a tob-o-tob eh ka kpor yen ahbo ekǝn agun ee <hesitation> ejen, ejen, ejen esi osor eji ehyen ahbo-o chang na njom mbui nyi a nok a ki yan, oki menghe se ebam eka-nob, nyak egu ahba a nok a yan, ahbo-feb-feb aki be, ngum feb-feb ah na, na nong wut eyima ka Bindeghe.